Alanto inte vintiçicoe segondi pòsso dî che a coltua eh do Regno Unio a l'é pe-a lettiatua o Shakespeare sens'atro, pe-a cuxiña, manco paragonabile à quella italiaña en famoxi pe-o fish and chips e de scrittoî me vëgne in cheu ancon comm'o se ciammaciù? O Dickens